Alura i polpi a vivu ënt ël mar, a va anche a base prufundità, a s'atacu a le pere, a s'rabelu cun tüte sue branchie, a s'rabelu ën po da si e da la e a sun dë predatur, al an dë dent e a nöu a nöu bin ë a nöu bin